da huo na alom nache saqalac da ioot aca lmenaxanaxaqui chiina

ñi damaxasoxotac da soxoraic nache ipacañi da ioot qam etapeguec da itahuan na shixahuapi na qaica qa lma.

Sa niminai' naxa ra huo'o ana siiotauga aiom ye ima' anoq lasheue

Da l'oquiaxac ca iqatac da huo'o ca lmenaqa huoo da lqalaic chaaye qalota ana qayaxanot qatac qayamaxalec da i'ot

nache etec ana paxaguenaxaquipi qalotaa na naqtacpi.

Ayem so huotaque cataq inshetaque da enahuaq na yalaqpi ishet da napaxaguen napaxaguen cataq onaxaiq ca lataxaq

Aiem sa'amaqten na piguem ra azul cha'aye maiche lo'ogoiaxac

Aiem so naa ietaqta ñoqpita so patric naa' so vii chaaye dalaxaiq ca l'lia naa' cataq da laxai ca vi'i